لازم تتأكد الأول إن إنت محضر روحك كويس قوي وعارف هتتكلم عن إيه وتكون حتى محدد نقط هتتكلم فيها، وتقدر برضه تتكلم قدام المراية وتقلد هتتكلم كيف، وإنت أما تتكلم متركزش مع الناس ركز مع الكلام اللي إنت أما تقوله واتنفس بالراحة والتكرار هوه اللي هيعلمك في الآخر.